Arabi saudite ɔni a tun nɛ wa ɲuna zun a din a tun na hanre tun looni tuan, a woro we guebini zeremɛ puni, mu, mubɛa benɛ boni.mu bɛ boni. Mɛ puna woro we a ya be base aba nicoza ŋunawe hama. biewa ɛni zun ,nɛzi mi liibin mun mi libin.